Maro karazagny a i lokona randrana amin'ol, misy sasany voazagnahary a de arekaratagna avy an-kibon-dreniny, misy hoe mintina, misy fosifosy, de misy ndraika ny sasany karaha tamotamo ami zaza vô teraka igny, de misy ndraika koà amin'ny <hesitation> lokoana amin'ny mpa- mpandoko volo regny a de ma- fantako foana lôgnany de misy dimy: misy karah violet lokony, menamena, fosifosy, tamotamo, mintimintina arakarak'izay tiany.